Azafady rehe mba moramora nareo fa ty andro tia fa halike. Ary ty ana-anako tia fa te iroro iaby.